Fitokisan̈a an̈ao fa mahafatoky zen̈y, olo kô misy olo araiky zen̈y amezan̈ao raha io fitokisan̈a an̈ao an̈aty jerinakà vônaloan̈y kô fa mandrobaka izy io an̈ao tsisy raha manjary feky zen̈y aminany avy eo, zay. Ne eo àby karàha kamarady ren̈y zen̈y an̈aty jerinakà vônaloan̈y na koa fan̈ao amy fivadian̈a.